Isen kumar mes tapiok kapu gangan <hesitation> nounpion pos fo kumu ge sa mam nating aing rom ya <hesitation> monmon rom <noise> pos monmon rom tapiok mam te ainy an.